एकोणिसावे विसाकोत्तऱय वर्षान अमेरिकन <hesitation> लष्करी। <hesitation> सरकारची समाप्तिसह साउथ कोरिया जापान। या देशान पासून कोरिया प्रजासत्ताक म्हाणून आपला स्वतंत्र घोषीत केला। एकोणपन्नासावे वर्षान जेव्हा जापान देशान सॅन। <hesitation> फ्रान्सिस्को पीस <hesitation> ट्रीटी इन कोरियन। <hesitation> प्रदेशांचे <hesitation> स्वतंत्रताक। <hesitation> मान्यता दिली तेव्हा आंतरराष्ट्रीय। कायद्यानुसार कोरिया पूर्णपणे स्वतंत्र देश झालो।